Shiye nə ndinnda mahuɗa sɨkə ngən ka hɨna gwaɗtɨn nda kuma hɨn ka fa mahuɗə sɨkən akɨrəgən ahɨnmi gwaɗtɨn gwadchi fɨtəni gam achi hɨnmɨ gə gwadchi fitə fere faganə mahuɗu sɨkan akɨrag ndan nətsu hina gwaɗa ka ɓarin hɨkina nza nda hɨkina ma nda gongga hɨkima nza hiəking go rayuwan gkin nggi tsoppə ngən hɨkina nza komu gakin nəə kina gə də gonga kina gə kuma a by wachi gəkin nda fitə hɨkina boye fitə dɨ gonga hɨchi ni ko haniyar mi hɨn nda mahuda sɨkən akirogən achi hɨn mɨ naha bariu kin ka boye fɨtə ndɨ gonga hɨn mt gwaɗankin hɨkin mɨfa hikin ka gəkɨn dɨ gonga fere faganɗ mahuɗa sɨkəu fere ban nza bwandivəgi <hesitation> hiryallɨ Gam achi hɨn mɨ naha ɓarino nə gwaɗa no kin nə hin mɨ nahakin hɨkin ka gə sənə gwadin fere faganə mahuɗa sɨkəu mannə tsu achi hɨn mɨ dɨmadɨ hɨn mɨdzu gwaɗo ka ɓarin akɨrə gwaɗchi fɨtə kɨkin mɨ luwo fere ma fagand mahuɗa sɨkən aktirəgən gam achi hɨn mɨ ja'a ɓarin hɨn mɨ gwaɗa nəkin akɨro gwaɗchi fita hɨkim mɨ luwohɨre ɨ orə fitə ndakin lɨkin hɨkin mɨ inwoolo fere faga nə mahuda sɨkon fere. Kuma lagal hiryalləkɨn a bwandɨvagi fere kuma nzanə tuku sən sənən ganimin nəə katiga ka mahaɗa sɨkam